في كتير- كتير أنواع للأحزية يلّي بتتنوّع بي أشكالا بي مضمونا طبعاً نحن منعرف إنّو كل مُناسبة إلا نوع مُعيّن واحد في يلبسو أكيد مسلاً متل السكربينة الّي فيا كعب هيدي ما فينا نلبسا كا daily day كا كل- يوم- كل- يوم- كل يوم بدنا نلبسا للكعب ما منئدر، مسلاً الكعب بيت- بينلبس للمُناسبات لا مُناسبات رسميّة، فينا نلبسو بي عزا، بي فرح، أمّا الإسبادرين مسلاً السبور لمّا بدنا نروح نعمل رياضة الّي بدنا نركُض في هيدا بينلبس في سبدرين، أيّام العاديّة إذا بدنا نعمل shopping فينا كمان نلُبس سبدرين، عنّا الصنادل، عنّا البلرينيات، عنّا الأحزية الرياضيّة، عنّا الصنادل الّي فيا كعب، عنّا الصنادل الّي فيا شرايط، عنّا الصندل الأنيقة، عنّا الصنادل الّي فيا تهوية. طبعاً عنّا السبدرينات في الّي بيجي برُبّاط، في الّي بيجي بلا ربّاط، في الّي بيجي زحف، في الّي بيجي في شويّة كعب حسب كل واحد كيف بيرتاح، وفي عنّا كمان نوع الجزمة يلّي بينلبس بالشتويّة كرمال ما ينتلو الأجرين مي هيدا كمان كتير مْهم الجزمة بالشتويّة، وفي عنّا بالعاميّة الّي بي سموا الشحّاطة <hesitation> يلّي بتستخدم بي بالصّيف كمان <hesitation> كرمال الشّوب لّما نروح على مسبح، لمّا بدنا نطلع عالدكّانة فينا نلبس الشحّاطة وطبعاً بتختلف أسمائُن من كل بلد لا بلد. وطبعاً الأحزية فيا الشّي الطبّي، فيا الأصلي، فيا التئليد، فيا التئليد الأوّل، التئليد التّاني، التئليد الّي بالمرّة ما منيح حسب كل واحد هوّ وئدرتو بيئدر يجيب نوع من الأحزية.